ka bedi ada ma gwaigwai na rakin, ada ma hanyan na rakin, yauwa fulfula ma bo tarai na rakin, gajere na rakin, dogo-dogo na rakin, adumo na rakin, nga ma badi dik gabaki wadi zafko akai ye na rakin kada na rakin ma bedi bai, dori na rakin m bedi bai, eii tunku na rakin ma bedi bai, barewa na rakin ma bedi bai sumeri eko rakin ma bedi, ei <hesitation> gwandugo eko rakin ma bedi, awai eko rakin rakin ka bedi, eei kuliya eko rakin ka bedi bai, to belawi ma eko marka ka bedi bai, yauwa belawi eko marko ka zomaba'i ndaburi eko marko ka burbadi, baru eko marko ka fati, to eehh budo eko dawai ni ka bedi, fatako a dawai ka bedi ye eko taadi a tara ma ba tara, gabaki wadi mannanyan fa sai dai godiya ma tala burba, sai dai ndagai uletu sauki, ndagai iletu membandi sakamakoyi na ina yewo sosai baya tadai ma memma riya mun kasu gam ai dubero watai na hnina aye dubero. ﻿Sümeri na haɗa, dibero <hesitation> gwadugo na haɗa, dibero <hesitation> mem gamleko amman Ndage iletum sauki, ma Nhina, Ndagei iletum afuwa ma haɗai, amma rayuwa ma ancai sai a hankali rayuwa ma ancai sai a hankali Ndagei dai iletum falala, Ndagei iletum haskakawa. Barewa na biti, gwandugo na biti simeri na biri, auyaku na biti <hesitation> mena ayam guda na biti <hesitation> mena ayam na biti <hesitation> na biti <hesitation> ai bature <hesitation> gwandugo na biti nabiti, sumeri na biti kere, auyaku na biti <hesitation> bido na biti <hesitation> .mesa na biti <hesitation> kasa na biti <hesitation> gwandugo na biti <hesitation> kumɓaci nabiti <hesitation> mena'a na biti gadu na biti mike harka barewa dikh barewama Nni barakimma baɗine, mike mba narakin na etuka ƃanna Nnala na cirtikau memma Nga ga tara, dibero na cira, Nhindo na cira, kwateima na cira, to duk shaggai, duk munaƃi "ya ka rakinsu kabeɗi, to kafatimah wanka sukuni kalanka tarama Nga shiruye. ﻿Nalade tattaretu kame walesu ka ka'i to amma duk men dafene bai <hesitation> gigdima siimeri bai <hesitation> gigdima siimeri ka mena'a bai <hesitation> ka kurega bai, kuregefa na auyaku, auyaku ayam ka siimerim wan tara ma Nga ka diberoyefa dayaka bai don yakanni taadi ba wasa kawa <hesitation> sai dibero Nniƙi wayatiko disuke gigdi casim, gwadugoke kutii, casimke ka gwandugo Nnansu waɗi <hesitation> kumbacike ka guza Nnansu waɗi, barewake ka siimeri Nnansu waɗi waike ka bai Nnani yadda Nga birim na tahumma jagha'i disu shigga mariyayma ke kuti, disu dabbobi mari yayma ke kuti, kuma mike ma rayuwa ma anca ayam kar ku ɗafeda a'ah cawan kara anca duk menyin na markau kasiya tou, na marka aka siyatou waɗi bai waɗi waɗi dafatu ma waɗi, waɗi tote ma waɗi, kwalta dumbu'ya kadaita bazan, markasu waɗi, yauwa, gandara ka kuɗingiya markasu waɗi, rawun ka gabi markasu waɗi, yauwa ka daki ka da'yaku markasu waɗi, ka kala ka zigim markasu waɗi, yauwa ka Ndaru ka marabi markasu waɗi, yauwa ka kata ben ka ben. Gigdi Ng aka bai Nhani ka beh babii raba tambai amman rayuwa ne “yutako rabiya ka filfila ka mani-mani Nnansu waɗi tak ka hadaka girimma Ndaga Nnansu waɗi tak, kuma duk men lawu zamani gigdi dahuwabai, dahuwa ka zamani finta kazu ɗibi, gotai ka njagata gabo finta kazu dili, Ngwajin ka Njeiwah finta kazu ɗibi, boɗejo ka dakasku finta kazu ɗibi duk kane kaƃi “yan uwa <hesitation> Ngid aidan waɗi tak rabatukau na yare bone waike ɗafkau kalatumini baiye, duk bakar-kare malta <hesitation> Ngwazim, Ngwanzim yaya ma bakar-kare, bakar-kare yayata Ngwazim yauwa, Ngama gigdi gwazin bai saidai boiyine najawabai amman bou yare waɗi takh waike mentakau darma ɗafa yare am waɗi taktoh bam-bamci nadibai aite, kalatoh, kabica-kabita duk daruyi waɗi toh <hesitation> kabita-kabice duk daruyii waɗi <hesitation> kagi bam-bamcibai amma bam-bamcitana men waɗi tak rayuwa ma'ancane “yutakau bam-bamci rai gaba <hesitation> wai kawai men ka taya a akataima gaɗaka “yakaraku katukaye ka Ndalau zatakau taibai. Ka yanɗikaye ka Ndala zafikau yanɗibai to ote rayuwai naye Ngattu tuku naye kagi gattubai kagi falalubai, saidai maroƃaka Ndage iletum sauki mumayaka sauki agii Ndagei yauwa.